Ny kolotsaina tena mampiavaka an'i Frantsa izany an, dia ny fihinana mofo dipaina sy ny vokatra vita amin'ny lafarinina isan-karazany. Izay izany no tena ahafantarana an'i Frantsa dia eo ihany koa ny vakoka isan-karazany izay tena misarika ny mpan- mpan- mpizaha tany an. <hesitation> Sy ny mozika frantsay. <hesitation> Ny <hesitation> renivohitr'i Frantsa moa, Paris, dia tena mahasarika mpizaha tany an ary mahasarika ny mpifankatia. Anisan'ny <hesitation> toerana tian'ny mpifankatia andehanana zany izy io dia izay izany no mampiavaka ny kolotsaina frantsay.